<hesitation> bùwá le búá bù nyo màaké ùtà, mɔ́ɔ̀nɔ tà jɔ̀míì. nìlɔ ɖí ni ani wàá nyà ɛnɛ́ɛ kayi ìí muà ù mla kɔɔ̀m koà góɖógódó nìlɔ ɖi ni kayi bù bàni úni ká kayi úni ka àá mumì, yá kayi ì lílíà yá úni ká nàáa senemi. úni sú kayi ɔmi ká àá muà ùú je kɔ mí yì po kò <hesitation> úwanì ɖì úni sú níìkà wàá nyà lɔ nìkà màa mòole ba nyu ì tà nyu ù tà jɔmi fífífífíì úni elílɔké ɖí ɔ̀kpɛ nìkà ká ɔ̀kpɛ ká ɖɛ́ɛ fò dò níìkà ɔ̀kpɛ ká ì tà gblɔ nɔ́ɔ̀nɔ ìtà gblɔ ɔkpɛ nɔɔ nìlɔ ɖí ni ɔ̀kpɛ káà ú ná ɖi úwà màaké no po ùŋù somiì. ú ná ɖi ùwà màaké na jɔmi kɔ ɔ̀mì nìà bu nyóò. Kayi ìí muà una mlami kɔɔ̀m koà gódó gódó káèè tè ígbɔ úni ɖi mòole bèe si súù kíni ì tà mi bàni gàké wàá nyà àlɔ kayi ìí mu wàá nyà ùú je kɔɔ̀m koà gódó gódó nìlɔ ɖí ni ùŋle nèé si kíni ámi ì únà lèe úni nyo kàyi <hesitation> ì lílíà, ù nà mi kó íɖi mi úni sú elí ɛɖí ɔmi ká nàáa kòà úni ɖí wàányà àni ɔ̀kpɛ àni ì nàáa mì kòà nìlɔ ɖí ni ùŋòti nàáa blèe ɔnɔmi sú káèè ì tà gblɔ̀ nɔ́ɔ̀nɔ ìtà nyu níìkà káà.